Koduu kuaxhunutu atuku njininteru tuu chikotuña tuu nguero, unte kuntanaro iho kutu atuu atuku tukutaña chí iho nakuu delicadu kuini chi nde nuu clinica ñe'e, chiku kutu nani este viluján nduku koni tuu koján atuku kuñani chí, tuñatu nuu yuku naxunutu ojeñatu janii ndavatu ndukuno tuu xhenró kache yuu avetuu xheñatu xhi deen njuina vilujan ndu'u nana, niinka turku tuu inan kanta yuku nikenro tate xhiko ketuñatuu chi atuu nandi tananró uu nde koro loxhii chinani tanaro kache'e, yuchinuxhi adui konro ndonani jan ndikuru chuku deen kuni kuinra diko nduu xhiu kunru yutuján, chinotayi nitula chi nda'a chindiko kendaruu niye'e nro ho ndenini uña tuyaja kuuro ndune tuu kenduu, kurunajan ndee kutanaro ndokuru na'a ndokuru há kuruu yukuu kunro chí nuu kuani tutua nikuinito, ini njuena kutuu nani njondó maja kachinuatu nuni njuia kuño há kande iniró onrni cuchi nrona'a ho mene ndute kuiko onde kuikoro, kukuñii yeye tunru tauro oye kuña'a ján.